Doik ka sona kalau untuk tiap mamason losa lima hulu lenak kala boe pasti nanu boma perbulak sona yang pastinya ya natun esa boe nanu.